Alos que mos cumpri que la comía estea assín raviosina, mos gusta de palral d'especiis. La cayena, el pimientón raviosu, el pimientón duci, el pimientón agridú, sonin las que más gastu, que mesmu tengu la pranta. Alogu ena cozina estremeña gastamus aurel, pimienta, culantru, albeaca, tomillu borreru, tomillu sanseru, acinoju, oriéganu, tomillu romeru i perejil, que angunas tamién tengu pal güertu. Palos ducis por exempru gastamus matalaúva